Tik ep warwar akak na longrai angis ep warwar on ep pitkalang ap areh gotgot khon longrai ep tarai nah- dit warwar on- lar- al khep tok tatasim on- khon wok toh wuvur na wuvur liki. Ap areh na taltal itsen aloh, ap areh nosnos sur tik na el reh khep iding toh- warwar ning larep pukun piu khon khon tur- arik ap- toh wuvur na- ana anuk tat liki khon wuvuri lari i- i- iding ep warwar onep pitkalang. ireh rarakat ep kikilang tah an falinok khon wuvur toh wuvur na toli api iding toh warwar ngis na ep tarai dit warwar on- sur al wuvuri o- al- muri.